Eñóo ro íi e jmóo dsa i xen juyy la i xen juyy jmíi e la re lí fó’ e mi ‘laa tá’ jan dsa e la ku lɇ köö dsóo kié’ la ku kö dsóó jalii, mare ti ja lii bii kié’ jan dsa, xen la ku dsa jáaá, tóo’ la ku jy mⱥⱥ kié’, la ku mⱥ dxá’ nɇ, mⱥ ly nɇ jmóotá’ tǿǿ, jmóotá’ tǿǿ ‘núú tá’ e fáá’ra jö, e jö tó’ táá’ tá’ la gáá’ ngü kiee’ tá’, dxí ne bii táá’ tá’, dxíne, ngü ne, nɇ jö laa tá’ kö ‘myy’ nɇ o laa tá’ kö mⱥⱥ tóo laa ta’ la kuⱥⱥ’ uɇɇ o lala tá’ e ñoo lɇ <hesitation> e ñóo lɇ ka la ku uɇɇ e dxíi fá’ mii dsa my dxún, kie’ jö ma re dxi líi la’ táá’ tá’ jy nóoó tóó tá’ tá’ jy vaporub tá’ tá’, kie’ jö dse ‘laá dsa, la ku e mare ti ja yy köö e dxíí bii la kú jmýy, e náá’ jmóó dsa ‘ló’ kie’ jö ýy kö my óó, jö ‘nⱥ’ re kiää jö re tɇɇ dsí, uɇɇ lɇ re tɇɇ dsí jö la joo’ e ku uɇɇ dsóó dxii jö, ma re ti lɇ köö juu’ e mii’ í’ dsa, ‘nⱥ’ re ï’ jy jmý’ óó e ‘nyy dsa jmáá oo, i xen i ïï’ la ku jmý’ tó’, jmótá’ kö my vaaso e xií’ tá’ tó’, xíítá’ jmý’ tó’ jïï kö’ jmóó tá’ xen i ‘nüü jmý’ i jmí xÿÿ kö’, enáá’ jmóó tá’, ‘nüü tá’ la jy sún mý i jmí sÿÿ’ kié’ jö tóó’ tá’ ä’ jmýy’ tó’ jö kie ta lá’ re kuɇɇ tá’ dsa e ïï’ jö kie’ jö dse ‘laa ba míi dsa, ki tén ro ‘nⱥ’ re ïï’ra kö tü, ‘ny táá’ la kö jmýy ba ‘nⱥ’ re ïï’ra e jö e la jóó’ e re ‘laa ná e kiee’ júu’ ekiee’ míi’.